अगर आपने ये सब मसाला खाना खाड लेसे। ती हून चुम उलन वारत लाक्से। जैसे कि हल्दी लेइशी टू घिरा एने यीसब घालेशन ती है लन वारतू लाक्से। लेसे ती थो हिड़ान अमेरीका इन कोकोमसाला छे। सुप मांट्से वारू खाणे कुरे ने चु। मसालो और पी लागेको आएंटीन मांटसे इंचो मसालो वारू। खाणेको एटिन अमेरिका मां सूप मांटसे इंचो मसालो खाणे वारू।